Siberih om põhimõttelidselt kõikaig umbõlõ külm. Nii, et tulõvaq võtta kimmähe <hesitation> hääq talvõrõivaq üteh, et sis saapaq ja paks jopi, müts, kindaq, kõik sääne.